مچیان د خوړو د ځای په اړه نورو مچیو ته د نڅا له لارې معلومات ورکوي. کله چې یوه مچۍ خوړه ومومي، لکه ګلونه یا شات، نو بیرته کندو ته راځي. هلته د یو ځانګړې نڅا چی واګل نڅا په نوم یادیږی. په دی وسیله د خوړو ځای لوری، واټن او کیفیت نورو ته ښيي.